जे हाथीने रोहे चे काई जुन्द मा रोहने से तिन्दर फाइद होगे। जे तिन्दरे मा जुन्द मा हतनी रोहे चे चानी राणी रोहे। जे काई तिन्दरे उपर हाथी उपर ने कुछ अंग करने आवे। शिकार करने आवे हाथी गाजे ने। जे जुन्द मा रोहने से तिन्दर फाइद होगे।. जे सुब मिल रोहे तिन्दरे कारण जे सुरक्षित रोहे।